أنا بتكلم العربية، خصوصًا باللهجة المصرية، والإنجليزية، بحب أتكلم بالعربيه وده لأن عي لغتي الأم وبتخليني أعبر عن نفسي بسهولة وراحة. بحب اللهجة المصرية لأنها فيها طابع مميز وبتحسسك بالدفء والعفوية. اما بالنسبة للإنجليزيه بحب أستخدمها لأنها لغة عالمية، وبتفتح لي أبواب للتواصل مع ناس من مختلف الثقافات والبلاد. وكمان بتساعدني في الوصول لمصادر معرفة أكتر